يوم مثالي يبدأ بصباح مشمس أستيقظ على رائحة القهوة الطازجة، أبدأ اليوم بفطور خفيف مع فواكه طازجة مع كوب شاي، بعد كذة أخرج في نزهة في الحديقة مع الأصدقاء ونلعب شوية رياضة، بعد الظهر أبدأ كتابي المفضل أو أشاهد فيلم مميز وأمضي سهرة لطيفة مع العائلة هذا هو اليوم المثالي بالنسبة لي.